Qizil, oq, ko'k, yashil, pushti, och yashil, och ko'k, qora <hesitation> jigarrang, pushti rang, <hesitation> binafsha rangi, siyoh rangi <hesitation> salat rangi, moviy, sariq, olov rangi.